Mitondra ny fiarako manokana no tiako kokoa an satria tsy tiako raha miankina amin'olon-kafa ny diako sy ny fotoanako. <hesitation> Raha mitondra ny fiarako manokana aho izany dia afaka m- manapa-kevitra hoe raha mitohana loatra ny fitateran dia afaka miverin-dalana aho na miova lalana. Raha mandeha fiara fitateram-bahoaka aho an, tsy afaka hanao an'izay zavatra izay.